Ña bueno, ñuka shutimi kan Claudio Cujilema Tenesaca y <hesitation> ñukaka casararki edad de vente años, chaymunta ña charimuni casi <hesitation> ocheta añosta ña charimunika. Año mil novecientos cuarenta y dos pi wacharido once de noviembrepu, wacharidu kani. Chaymanta ima shuk kunama tayta amito nishkaka kawsakuni y <noise> ñuka warmishitawan, tayta amito karashkawawitukunata tawkata charishkan y tawkamantaka ña, tukuyla edaskuna kunanka casi imapuk mana valini ima trabajitukukuni ña nini ochenta años <hesitation> ña yallimi ña chishna kashkamanta ña mana ima trabajitukpani y <noise> wiwikunata charini atillpita, y <hesitation> cuyishitokuna. Atillpitakunaka llikshintakma ñunkanchik kaypi kawsakpika ña rikshin shamun, maypi durminaji durmigrin Y kaytandik ña jatarish shamunkuna ñukanchik kay ñaywpak shamunkuna purinkuna utkash ña kay wasi patichopi purin, karanchik kutintan mikush tigrarinkuna kutintik shinalatik kashi ña las oncen las once y media shinawan kutin tigramunkuna mikunamun kutinkik chaypish kutin mikush ña kutin tigranlakuna ña, chinshna purinkuna atishpitakuna ña rikshin dueñota tukuy animal rikshin doñota, asta wagrakuna, charishkani vaquitakuna ima chaykuna chaytikashirn ñawpaka yapush kawshajarkanchik. <noise> Yapush kawsakpi, yapunapi chaytijarish segun llimak segun kuyta cha sentijarka animal wawakunpish, animal wawakuna llushikkarka ña chay jatun animalpush yapunapushi <hesitation> vaquitagunawan nimalawan yapujani ñuka chaykunawan pero juerte bien vacas, jatun vacakuna chaykunaka mejor que <noise> kari novillo aysajunakarka, kari novillo kunawan igual chuta yapuna kajarka shinchita purish, shinchita chaytijarish jawaman calzonta pillashpa katinakajar yapushpaka wagrakunataka, <noise> chashna, chashna yapushpa y <hesitation> ña chay tiempo horashpi, ashka horas karka ashka horas chaypika <noise> Cuadra nishka allpataka ñuka ima ñala cinco, cuatro y media pagka ña tukuchijani yapush cuadrata chaymun shuktamun pasaspa chaypu kacharijarkani shuktik mirguitata yapush o tarpush imayalash chashna kacharijani, <noise> chaymanta ña animal wawa ña kacharikpika ña rick o maypi chaykunalapi mikuna tiyakpika ña chaypi mikuyta kallarinkuna o mana kashaka mana mikudor chaytipika wasimun pushamush, wasipi kiwitawan pajar ukshitawan chagrunsh karana <hesitation> yachakjarkanchik chashna karakji raro shakshakjarkani y chaytik ña nini animal wawakuna kajarka juerte, juerte, juerte, rimanlakajarka chaytik karish vakitakuna jala, jala, jala ashay nikpika chuta vacawawakunaka chupata vatish puta carajo, kaymunta rato purijarka chishna y garocha charijarkanchik, kashkan cable garochalatik chawanka chilin, chilin, chilin, chilin ayshay, ayshay <hesitation> nishpika chuta vaquitakunaka carambas nini ñuka mana katitukukujuna kawshasi rato purijunakarka rato purijarka tarpurijarka <hesitation> ña nini horas y punlla pish mirga chimpo, mirga horas kajarka kunanka ni, ni, ni, ni media cuadrata mana abonsharikunchik ña mana abonsankuna ña mana abonsani ñukapish <noise> chashna karkarik chay tiempokuna Chay chimpu karka horas chishna imapish mirgka rurarijarka imatashi mirgakurajarkanchich shuk solo kashpapish y chay chimpukuna shinalitik collecha yaykukpi collechakunapushi <hesitation> cambia mana nishka maquita mañakushpa imash collechamun chashna vellinakunapura ima o familiandik pura siquuera seis, siete ima sharaishpa kollechana karjarka chashna chayka allckata collechashkarkanchik y shinalatik granitupish demashtik algo grano cajarka maypika parba imata collechishkarkanchik chashna, chashna kajarka chay tiempokunaka chay timepo kajarka cebadita tirigo centeno lenteja tukuy grano, tukuy grano tiyajarka cebada, trigo, centeno, lenteja pulla, alves, jabas, mashua, melloco, oca tukuy tukuy tiyakarka chayta kukayashpa chayta <noise> almollokullichakunawan chayta mutishpa cahyta yanuta rurashpa chaykunawan mishashpa y ñawpa mamitakunaka katijarka almollituwan <noise> puñu nishkapi mikunitata aparishka, puñupi aparishka chayka chayashpa mikunitasolota puñupi apak chay <hesitation> papita, ima derrepente ima chaykunataka separado apash <noise> chaymun chayash tallish platitupi churash karajunakarka chashna karajunakarka chishna peonkunawan chishana almorzajarkanchik Y chay granitocodota kutin shinalatik mishapi chuyrashpa chayta machikitatapish y chay ima jabas yanitu ima ocalita ima, ima chaykunatapish meshapi churashpa machikitawan chpushpa chishna mikujunarkarka y chishna <noise> chishna peonkunanajup chishna paykunawan mana abanshasaka <noise> ima papita ima, ima aychita imatapish wanllashpa ridurkunakarka wanllash machikitawan apash chagrush apash rijuna karka chashna shuti karka, chashna purijunakarka kunan chaykunapipish y <hesitation> rashonritutapish <noise> shuk karguita kunakajarka karga cebada ima carga trigo ima kakpish cargapi kunakarka <hesitation> rashion chashna purijunakarka y chishan chay tiempo kuna asha asha kipa kipakunatarin kashi atzuawan ima chaywan kullichajunakarka chaywanka ña derepente macharish imashaka ishki kinsha salud jawan nikugjuna, collechajunakarka chishna hawaynikujunaka <hesitation> chashna kullechajarkanchik chay chimpukunaka cajarka chashnami y ñuka ima ñuka partemanta ñuka kawsay ñuka puri rikukpika ñukapish <hesitation> sin mamita shaquirish ñuka mamitata mana rickshirkani alli chashna kashkamanta ñuka abuelitalawan winashkani, abuelita diosolopague Dios ñukata wiñachirka aparishpa, unkupipish aparishpa jambichishpa pushashpa wiñashishsaquirka Chya ñuka abuelita karka, dimasiado paymana nishun wawata charirkarka ni shukta mana charirkarka chayka ñukata dimashiadota kuyakjarka dimashiado llakikarka chaymanta. <laughs> Mamata charishpaka allpitakunata llosholopagui Dios, kusaquirka y chishna shuktikunamunpish ima wata ima seis meses ima chaykunata vecinokakpish allitatik kush, kushpa shakikkarka, shakirka chishna chay sucktik servikmunpish <noise> ñukanchikmunkarin diosolopagui Dios mirgata shakiparka allpitataka allkata chari kashka karka manawawa charishkarka ñuka chi abuelitaka. <noise> Abuela ñukapah chay karka mamita abuela Victoria Tenesaca, chaymantami ñuka ushushika <hesitation> Marìa Victoria <hesitation> pay kawsarka tiempota kawsarka payka kawsarkami, kawsashkamikarka ciento veinte y cinto añosta chayta mi kawshakarka y chay, chayta kawsashpapi chingarirka ñuka abuelitatka ña ñukapusk chaytik kashna, ñuka abuelitamanta unitalata alshashpa <hesitation> yakituta uphiachishpa mikunita karashpa <hesitation> chashna charijarkani paypyk smayta chingarinakamaka chishna kuydajarkani chishna punllakuna ima chishna, jatarichini mana pudhis wambra mugigato imalaya fuerza jatarischiari nishpa ñukata rimash <hesitation> jatarichish chushna payta kudash ñuka kawsajarkanika <noise> Astalayan ña jatuyakta tukushpa ña chishnamun kawsarkani warmiku ñawpaka yuyakjuna, ñawpa chimpuka ni kashiri ni pi mana allpata kalli propio charijunakajishkaka solo acieda, acienda solito maypipish acienda chay amukunapuk chaypi concierto nihska, concertashpa chaypi chay amukuna allpakunata rikuchijarka <noise> kankunaka kaypi tarpunguichi nishpa kaypi tarpunguichik nishpa kaypi tarpunguichi chaypi <noise> chaypi tarpushpa imashuti ñawpa yuyajunaka ñuka yayaitukuan, tukuy ñawpaka alliendakunapika kaswsasaka <noise> alliendakunapuk allpakun chaypi kawsashpa tarpush pa kawsajunakajashkarka chay, chasna tarpushka kawshashpa chayti amukuna servici amukunata mandadukunata rurahspa amukunapuk mandado <noise> desde lunes hasta viernes trabjajunakarka chay concierto nishkapi y yuyak karikunaka desde lunes hasta viernes único sábado y domingo paykunapuk kajarka chishna <noise> ishqui punllitata pero chashana <hesitation> allitata rijuna karka chayta kushicha ima <noise> ima tarpuy imapish ratitu rurarijurka karka ni y tukuchijunaka ña nini ñawpaka horasta achka horas karka punlla, akcha punlla karka chayka chaypika akchata ruradorkaka ima kashpapish. Chashnakakpika yuyak juna avansajirka chashna sabado y domingulata runata avanshajarikunaka ima tarpuy kagpi ima coshecha kakpi <noise> ima kakpi kayshuk chayshuk <noise> cambia mano runata kush ayudanakushpa chasnaka rato imata urakujunakajarkarka chishnami kawsarka, kawsarkani ñukapish ñukapish ñuka kallarashaka nima allpata na charsihparka ni maypi ni shikiera shuk, shuk wasipak nima imata mana charijarkani ñuka unico ñuka abuelita diioslopagui sakirka y chay chaypimi ña tarpurishpa y ñuka finado mamitapuk shinalatik herencia chay uchila chaypi washichish kawsi kallarijarkani chayapi wasichishpami ñuka kawsayka rarijarkani chishna kawshakush, kawshakush kaypi chaypi uchilallitu, utillallitu pedacitokunata randishpa y kutin chaymuta <hesitation> kipakunataka ña amukuna ña katushpa y katuy kallarijunaka amukuna ña ima shutichi chishna karka chay ña uyarikpi imashutimmi karka, chay uyarijika ña mari paykunapuk voluntad chay mashti conciertokumapush <hesitation> allpakunataka como convedashpa ña fitisha paykuna shaqui rirkari paykuna mismo ña <hesitation> layes, Reforma Agraria ima chay chay llullin chaytik ña shamugrin nishaka <noise> may maypikashash payka ñukanchik kug mana boletos kukpika Paykuna nishkatami japinga, paykuna nishkapimi shakiringa chi rayes reforma agraria llushimushpaka nish, nishpa nikpika chay amukuna ya mashti paykunapuk volutad <hesitation> maypi kashashi chi mana tanto alli allpakuna kujarka pero mana alli allpakunata chayka chishna chashna kajarka chaykunakuna cocienrto unita kawsarkunajarka japikkunaka kalli may mayjika cuatro hectaria ima, ima si quiera hectaria media <hesitation> shuk hetaria nishkaka japijunakajarka chaypi ña allpakunayuk tukuy kallararkakunaka chika concierto kawsajunapish chishnama kajarka, chashnama chay tiempo chay vida chishnama kajara amukunapuk solopi kawsanakajarka allendapi mandado wawakuna, kari, warmi, kushandik, wawakuna, si mana wawakunata charishaka shutikmun wawakuna pionashpa shuktakma mañashpa wasikamakpa mauymun rinapukja shukta peonashpa wawakunata mañashpa rijunaka chay wasikamamunka chaymi chay ayudashpa animal aciendariokuna ima wagrakuna ima ovejuna, ima chaykunataka michina kajarka may karukuna chaykunata michichunka chashna chay wambritukuna peonashpa ima chashna <hesitation> yaykujunakarka chay wasi kama nishkamunpish Ñuka ima tawka mun piunarishpurijarkani chishna mana, wawitukunata charish chishna wasi kamamun chishna peo- peonash chaykunakutin tigra ñukanchikmun kutintik paykunapuk chay acienda kushka <hesitation> allpitata tigra ñukanchik mun partido kushpa chaypi tarpungui kaka chaypi tarpuy nishpa chay wasi kamak rurashkamuntaka chay tarpuchishpa chashna kajarkaka <noise> chaypi ñuka ima wasi kamak shaki allpita karajika cebada ima animal ashllka ñukapuk solo ceparado jatun punta rickta rurajani. Ukshawan kawchuwan muyuchish futa jatun frutata, chaykuna charijarkani chishna chaykunata charish, ñukapak yayituguna imashuti chishna uchila allapakina randishpa ima chaykuna cebada ima pagoglayakuna cebada coshtalpi ñawpaka cushtal kajarka mana, mana kunanshina saco, ima mana tiyajarka, coshtal chi sacospi tzawar saco nishka jatun saco y costalka jatun ruku costalkuna tiyajarka chaypi chishna cushkachajuna paymunmantaka kullki kullki randika allpata mashti chi cebadita kug- kugjunaka chashna <hesitation> kawsarkarkaka kawsajarkanchim <hesitation> y shumak chiempo, chiempo, kawshamuti ña allenda chaytik ña, chayta Chi gashpa y ña chaymuntaka ña washa aciendakunaka katuy katunata yuyarijunakarka gentekuna animalta ña <noise> ña mana ña mana paykuna ña paykuna yachajunaka chaymun lay imalaya llushikun ima chay chayka ña mana trabajachishpa ña katunata aciendata todo aciendata enterota katunata yuyarijuna kajarka chaykunapi yaykurijani ñukashi ña casado, y casarisharisha ni wawitukunayuk tukush chay ña chaykunapi ima yakurish ishki, ishki acendapi yaykurish randijani. Primero mashti finado Alfonso Costales nishka pakpi chayta randijanchik chay wasa kutintik shinalatik kay Bejarano nishka chay finadodalatik ña chay Bejarano nishkapuk chay acendapuk chaypukpuhs yaykueijani chaykunapi yaykurisha chishna allpitakunataka randirijarka <noise> chaykunamun yaykurish chaykunapi ña pagash kutin chaypish <hesitation> chay chimpo futa shuk chullkiwan risha demasiado baleng, <noise> kullki <noise> imadshuti cada cuadra a cinco mil sucres katuk karka sucre tiempo pero cinco mil sucrepish, cinco mil sucre chayka kushkika mana utka tandanakujarka Bejarano haciendataka cada uno paganan karka vente y cinco mil cada uno, vente y cino mil y kutin Bejaranopukpish shinaltik cuatro cuadritata ñukaka hapikani chaypish shinalit cada cuadra a cinco mil, vente mil sucres pagana kajarka <noise> chashan randijani warmiku chashna chi chiempokushpish. Randishpa ña allpitayuk tukujani ña <noise> ña wawitukunash ña rikurishaka <hesitation> paikunawan ayudarishaka imata trabajush mana atik karka yayitu ñukapuh joven kashaka, wawitukunata warmi wawitukunata ñukaka las seis la dos de la mañana jawakunaman tchagmanamun pushash puridur karkani chaymanta tchagmash tigrshpa desayunash kutin maypi aciendakunamun may kutin trabajumun ñuka rirkani chashnama kawshakanchik chishan purigjanchik <noise> chayka, chaykama tiyarkamanka mamawawaka ña, ña rato hatarishaka ña machiktata camchash, cebaditata kamchashpa <noise> ñuka kushpa <noise> mashkitata kutashpa ña tigranapuk desayunito lesto ña, ña desayu desayunashpa maymunsha rinala karka chishan purijarkanachi chinami kawsajarkanchik chay chiempo chay vidaka, kari pu casi puro aciendapi kawsajarkanchik pi kashpapush chinami kawsajarkanchik warmiku chishnama kajarka chya tiempopu chaymanta ñuka imaka ña ñuka shunk partepika ñuka imaka achakata sufrushca charini ñuka mamita wañushkamnata ñuka finado yayitu kasararkarka shuk warmiwan chay warmishita karka <hesitation> medio ñawipik fallak ririkpish mana alli uyak chayka mirga shinkita rimana ñawi wawashi na alli claro rikug libre chay tiyarishkanchik chashan chaymama callarajarka chayka Ñukawawataka llakita charijarka chay mamaka mana karashpa chashnata michinamun abiashpa chishna mana ima, ima cukay imata mana kara kachash nima chashan ñuka may ratuka ñukalatikkutahs imashpaka, kutash chayka imashuti ñukaka ña kutakushpala ña mashki patunnickata machikitata kukay pakalala apakgapak ña imitak panuelito watash churajani chaymuh rijani ñukaka chayta apash mana kukayuta karkaka chayma ñuk alma mama madrastaka makashpaka ima chishnala chishana kawsakushkush, kawshakusha trabajumun lluckshirikarka chay. <hesitation> ña chayla. Mashna bisnietota charishkata ñuka charini kunakanamaka ña kashi once bisnietota charini ña, ñuka Arturupukja <noise> a ver, mashti <hesitation> Mercedeshpa ishki, shuk y Ernestinapush ishki, chushkuta charin, <hesitation> ñuka Arturupukka bisnieto chushkuta tiyan chaymunta kutintik, <hesitation> ñuka Toitapuk, cinco y Intikupak seis, ñuka kutin imashutik ñuka Pablitupuk quinsha, seis, siete, ocho, nueve. <hesitation> Y kutin ña Sisa <noise> mashnami diez, y kutin imashuti Gloria once, once bisnietota charini chaymai ña ruyani dinosh aki ña rukuyanichu. <laughs> Illutik chishna tukuni kunan ña imapuk mana favor kanika yayito Dios, chayma dimashtik susto kani <hesitation> ima shuk ima imata mana rurakuni imata mana no, no pudinika nishaka dishma susto kani shuk, cashnachu tukuna karkani pero ña dioslatik chishn ña, ñukanchikta ña dios bendiciaska chaytijari rukuyana, payayana, mayjinka joveren wañunkuna, joven wañuy ashtawan anchay nin. Chashnamari warmiku, chashnamari chaytijarik shuk kunan kay chiempoka kutintak <noise> hasta shuk <noise> mikunitakama libre, shuk ari granitu de dios mikunchik ni granitu mana ima granu kajish mikukunchik amullikunchikmi pero mana, limpu kan mana limpu grano mana <noise> limpuita mana fukushka granitu kan. Ima granukashpaka, ni aycha, ni leche kashpa ni lulun kashpa, nima kashash mana limpu chaymunta ma kuna kay kipakuna Unguy, unguy tukuku ashta ñukanchik kakam ña ungu contagiashka chaytikarish ñawpala kashpa fichila fichitala shinchilata purrishtucunchik kunaka jipakuna, por ejemplo kay rato nacerikun wawakuna ña operarikun ña ima llaki tukun chayma shuk allcha triste rikurimun kunan kay chimpopish llaki, llakitiyamun, llakirikurina, unguykunapish mana nunca uyashka unguykuna mana nunka chaytijarish rikurishka unguikunash rikuriwan ñawpaka, ñawpa yayakuna uniku quimsha unkuyta <hesitation> manchayjunakarka kimsha unkuykunta solo manchajunakaraka mashti saranpion, saranpion ashtawan manchajunakarka, saranpeon <noise> y chay muru nishka y fiebre chay quimsha unguyta mas manchajunakarak, ñuka wawakuna chayta pasna nari chay na japika <noise> chay, chayka chayka desamashtik jiru chayka wañuchilami nishpa <noise> viejo manchashkunakag chaypuk pero ña imalaya kasha yuyakuna yachan chaykuna cebada arrocito, chay ña charikuna kan yaku, cebada arrocito cada saranpeon hapijika rato pashakun nijunakarka <noise> chashna nijunarkarka, ninakugta uyarjani chishna y chayta karagjunakarka cebada arrozllito chaykunata karajarka chishna chishna ñawpaka ni hospital pish mana tiyarkarka. Hospitalpish na tiyarkaka, hopital na tiyajika akallo maymun hospitalmun ña maymun ñukanchik runapura chaytik kashi chay pichita wayra fichanata entendijuna chaykunala wayrayta fichashpa ima mashti ima, <hesitation> hapinta mandashpa ima chay yuyitukuna ima chay fresko yuyukunata yakituta rurana, wayrata pichashpa ñawpakujunaka imashuti <noise> pan bendito o malabia y <hesitation> pepitas de velo nishka chay yakituta <noise> wayrata fichashpa chayta kug kuchun nijunaka chayta pronto kug kuchijunakana chaytaka ñuka llushini <noise> chaytaka upiachingui nish nijukarka chasna chasnala madajuna chay yakitu, kutin chishna kutin chay <hesitation> yuyu parte chishnalatik ima chay imashuti imashutimi, noseg, kungarini diosito, chilik y kutin kayshuk grama, grama ari grama y <hesitation> imashuti chay yakupi tiyan siempre chay kiwaka, <hesitation> kujana, kunakajarkaka chay quiwa partemanta armachinata berro, shutitk imatik, shuk. Shutak berro y kutin imashutik, <noise> ancho pangakadur, manatik yuyarini, kuchunakadurka, pichas chaykunalawan alli karkanchik chaykunawan alli sharirijunk kajarka manarik chay chiempokunaka mikunita pay ima yurak imawan mana mikuchun nijuna ima coladita kagpi yuuyrak cebollita shitashka nada mas chita nada mas chaylata karangui kawakunakama chaymuntaka allimanta karangui china ruamun nisha nikunaka fuera chayta, chashna carka ima chaykuna yanush orchatita chyakunawan kungui nishju nijunaka mikunapuk chaymunta na ima shuktijunataka na ima madajarkaka chashnala kajarka chay chiempo chayta hosopital na tiyaji maymun na ñukanchik runakunapurala jambirina kawsaglakajarkanchik yachajuna wayrata fichashpa ima chay, kayta chayta mandashpa chishnala kajarka hospital ña tiyajarka ima mana rinala karka kipa kunatami hospitalkuna tiyarish ña hospitalmun rina, ima doctormun rikuchigrina tukuy tiyak kunak tiyanmi mas facil pero ñuka ima papito dios wañukagpi <laughs> doctor kuna na crinika yayitu. Na na na crini mana ima mana shuk ima kashi shuk runa unguy chaykunata na hapinkunaka tapushkpala imatapish, tapushpa imata mikurkangui ima horasmantatananarka, ima ñachu kayla nanarka o sharunkunamush nanraka ima tukuyta tapushpala <noise> chaykunaka kankuna na ima rikush ima mandanata yachanka. Chishna ma warmiku kay chiempoka chashnamari ose triste kannchik kaypi chimpu kay vida kawsapika ñawpami chitika alli kawsha alli purik kajarka mashki aciendakunapuk tukurishashi animal wawakunapish tranquilo charinakarka wagra, cuchi, ovejuna chaytikarin tukuy animal charinakagpika animal wawakunata katushpa tranquilo kawsajarkanchik mana may trabajomana maymun lluckllish ñuka joven casha ñuka <hesitation> chayta ñuka mamita willak chaypi ña mana abanzas ñuka lluckllijarkani utila chaytijarish jarka wambra mana imatashi pudikusha llukshirini wakaywan purijarkani trabajumu, chay rato cinco realesta ganash, cinco reales ni imapuk, cinco reales ishki punllala ganag chay chimpoka sucre tukujarka Chishnama kajarka warmiku, chishnama kawsarkani chisnama urashkani. Chay chiempo kawsayka ashtawan illak, ashtawan alki karak buen kunanpish alli segun tayta amito maypig trabajututa charijuna segun, pero imami ña nini, granitu de dios allpita soteromari tierra chay amañadush, puri jambishka puro nfumigado, puro quimishkulawan akallo fukukun ima granokashash ña mana kunaka chay chiempo ñawpa shina <hesitation> abono naturalla nadie fukushaninka uku pero chullitukunala fukun kaymun fukun ñuka iamka mana yayitu papito dios sarita imataka nishuk nunka mana jambinika llakta ladupika nunk nunka, nimawan mana jambikuni, chashantayta amito karanlama chay granitukuna coladita sabroso chaytijash, chayta mikush kawsanika. Chashnami kawsakuni warmiku. Semejante buenomi karka mashti uku, uku oriente lado trabajashpaka yakupi nadador futa, shuk demasido nadadorma karkani kunaka ni ni <hesitation> yakupuk nadado chay animal ashka yakupi nadashpa solo pasadorma kajarkani yayitu, nadanataka yachani para que diosito chaykamala, uku intipish trajashpa cahypimi Chaypi ña ñuka uyayta japijarlani ashtawan shinchilatukujani chaypi <noise> chaypi <noise> Alamakuna nishka chay chaykuna tutakuna tukuy ima animal shacha animalukan japimujanchik chayta <hesitation> preparash chayta ñuka mikushka kawsarakani tuky ima <noise> chay ima aramadillo nin, wanta nin, <noise> imashu tigrillo nin ima lachik animalkuna chay shacha, shacha oso nin imashuti, shacha periku nin ima <hesitation> shacha kuy churu tukuy ima chay pescadokunapish pescadokunawan chay culebra laya pescado ima chaykunata tukuyta mikujarnika ñukaka mikushka kawsajarkani chaypika <noise> chaypi amañarijanina ña chishna kawsajarkani chay montuviokunawan riokunapi <noise> montuviokunaka chaykunaka chayratukunaka chaypi <> mosie nijishkarka mana kachiyuk mikujuna mana cachiiyuk mikuj mashti, <noise> mashiti yuka atzuatapish chamuk solo y sin, yukasolo y imapish chamuksolo si mana chayta mikungui ña ñukanchimuntaka ña ladoranikangui nishpa <laughs> chayka al fin mikushaka <noise> amañarik janika ña amañrishala mikuklakani ña, y nose imashutilachi libre kungarini ashtawanshi. Llullu habas ña kaylado <noise> llullu jabas laya y medio mashua laya, imashutitashi chaypiksh kashi mashualaya chaypish alahja shinalatik kajashkarka chyakunata mikujarkanchik, mikujuna mikuta karka chota kuro, chota duro, nishka chaykuna imataka <noise> mikunalakajarka chaykunamuta mikujarkac¡nchik chishna tukuyta chaytik shacha animakunatapish con todo preparanata yachachanalata kajarka yachak yachakjunaka ña chayta chay kausajunaka chita preparashaka maravilla aichaka nunka ni chishi, tutamanta ni ni, almollo ima horashpi ima pescado chay pi ima lo que quiera aycha <noise> ashtawantik chay, mashti ima shutimi, ardilla imashuti chay wanta ima chay armadillo chay aychakuna ashtawan alaja aichakuna kajarka chay ima shutitikchishi chaytashi mana yuyarinika chayka kaslli cuchi aychalaya alaja aicha kajarka chishna mikujarka warmiku, chashnami kawsakanchik chaymu rishaka chaypi chaypi kalli wipajani chaypu shacha shuk parroquia Madre Tierra nishkawan chaypi trabajash chaypi kawsajarkani chaypi kawshakush chaymanta shamush, kunan ña ñuka mamawan kallarana tukujarkanchik paytapish ni mana kakllaranakarkapishkarkana paypuk primawanka, primawan kallaranakarkani Paypuk primawan puri purija purijani chaywan kallaranajani Diosito chaywankari wawa de mi vida yayito señor ashta conventopi ña tiyashpa ishki kimshata chayta yuyarishpa kallarana tiyakug chay alma yaya maldito chaya imashutik seguro ñukata mana kallarachigapak tuta rishpa shuk borregota kamarishka nirka ama callarachichu nish chaymanta mana callarachijuna chaypi shakirijarka. <laughs> Mana kunsendirkaka mana kushanda <noise> paywanka kasharana karkanchik rimana rimanakushka ña callarashun ña imatami nijarka señor padre nijukar nijarka ñuka yayaka jirumi ñuka yayakun kaypak mana kawsha maypi kawsarinchukmu nishun nijarkanchik, callarana, callarashunchik chayta <noise> convento shakishamujarkani chaypushi ña chay purikug chaytak callarachikla registro civilmanka, tuta rish shuk borregota kamarishanikakuna chayka chaypresha mana kallarachi, mana callarachijarka chishan tukujani warmiku y ñuka chayshna chaymuntamanta ña, ñuka mamawan kutin callaranata tukurkani <noise> paypuk paypun primalatik. Y derepente chay llacktalamantatik shakunchik mana shukti llacta mana rishikarka mana karkanchik (-) ñuka mama pish chaylamuntatik y chay kallarasha nish purikuk chay llacktalatatik karkanchikja kashi chay becino comuna chay comunalamantatik karkachik paypish ni chay casharashanish purikuk <noise> chay <hesitation> chaypi mana ima may karumun kachana <noise> animalkuna michinamun rishpa ima animal yaku upiachina mun rishpa chashan pugukunapi tutamantakuna pish yaku aparidur chaypi tupanakushpa pullanakush ima chay chay kallaranatukugjakakanchik yaku aparina puguiomanpish las cinco ima ña, yakuwan tigrakuni mana ña aparishpa barilpi ñawpaka puguiopi ima aparish purinakajarka puñupipis aparaish pullashkarkanchik, pugllashpa aparish purijarkanchaik chishna yakuwna kuna kawsakunlaka piti chay yakush chay shuk solo puguio karkak junda quichquirikun kajarka chaypish por turno yakunwan utiklata pungru yaykushaka chyapimi chashan ishki kama chaymuntaka yaykush chaymuntaka trankarijukarkanchik chaypi ña <noise> llushik fuerza llukshishpa <noise> ña utkala rato japina chaymuntaka ña punllayta riji animalta trankarijukarkanchik suyanakush japinakarka yaku chaymuntaka utka rin chaymuntaka utka rish kutin chashna purish chay, chaykunamun purishachina. Pullanakus pulashak <noise> kasharana yuyarijalakanchik chishna chaykunapi <hesitation> y shuktikunaka rishaka ña ñawpaka tiyarjarka tren pero chayka karukunata rinata y chay tren y nishkata, y carro kunata tiyajarka carro kuna chay rato kuna primer llushikunnapuk sucre cinco reales chashnala cobrajarka cuatro reales <laughs> chaylawan purinakajarka akallo ima ñawpa chimpo ñawpa mankatish ñuka tukunamun, chay sucre nishkawan mirga compras ruradur kajarka chay shuk sol sucre nishkawan sucre imashti dos realestanday ima churak dos reales tanda, dos reales platano, chaymi ima chaykuna y kutin chishna ima cuatro reales quesonea ima imashutik cuatro reales imshina, wira ima cachi shinalatik dos realescho karka ima chashan chaykuna tanda ima chaykuna sucre chaywan cinco sucrewan ashka kajarka shincio sucre tiyajarka dos sucre mirga cushani <noise> shuk kashi abanzajunakan chashna <noise> chashan <noise> chashnalaja chay rato kunakan dos reales mashti real ashta mediokama rikushkata charini ñuka. Chaykunawan cimpras rurador purijarkani ñuka yayito alma wawakunapukja chay uchila costalillo imashitik tijajarka custalillo utikla chaytik, chay junda cebaditata apachishka kachikjarkaka jatush <noise> chaywan compras ruramuschun nish chayta aparishka ninakajarka chaytija maypika dos sucre ima cinco sucre ima cuatro sucre, chay sucre katujan chaykunawa compras kutin kushkika sobras shamugpishka <hesitation> shinalatik kay rato mana ima harian ima arrozcillo ima arroz secoka na rikushkanchika na ima uniko cachik mishkita derrepente, mishkitash tzawar mishkita charijarkanchi, tzawar mishkita cebada arroz chuta que maravilla mikuy por dios santo, cebada arroz, cebada arrocitota apamushpa ñuka chuta ashtawan yakunkashun maravilla mikurkajarkaka utigla alaja chayta mikushka kawsarkarrkanchik mishkitapish acaso tanto randijunachu karka randikchu karka mishkitapish na tanto randishpa chaykunalawan mikushpa chishna kawsajarkanchik y ña nini kushkika sobrag karkaja chashan sobrachimungui animal tukuy randimungyui sobranchingungui sobrachingumi nishpa nigpika <noise> sobrachig siquiera. Dos sucre ima paipika dos sucre cinco reales chashna solo rishka chayta kutin yaya mamakunamun kujarakana, chay rato kuna tandapih imashuti sucre nishka chungata nachu o mashnachu karka alaja tandatakun chuta que chishna tandakuna maytijarish, chisna mi kajarka warmi chay chimpuka, melcocha ima chaykunala tiyajarkaka acallo kunanchinala karamelosh na tiyajarka nima nima, chishna kajarka chaykunawa ña nini chay chimpokunaka na ima kunanshina arroz seco na rickshini, ni harrinata na ricshini ni fideota mana rickshickanchik nima chay chimpuka kunanmi, derepente apashkawan fideo ima chay mikuna. Chashanalama kan wamiku chishnamunta kawsarkani purirkan <noise> pero kunanka ña na yuyarikunishpi alli. Ñuka abuelita Victoriata Tenesaca parlashkati kashi ña mana ña yuyarini ñush chay abulita, ñawpa chiempo paypuk chianalatik joven kay chimpokunamanta parlashaka kaytukuy parluta charijanika demasiado pero man alli yuyarinika ñawpa tiempo imalaya <hesitation> ñawpa chiempotaka mashti, mayjin warmikunata disculpangui wakunkunata mashti ñawpaka Ukuchawan shunk mosayak kawsay kawsakashka nin warmikuna y kuykawan mushayashkawan kawsajunakashkani chayna nishpa parlajar. Kuykash mosayashpa <noise> y ukucha nish mosayashka chay kawsajunakashka chay kan chishna ukuchawan mosayashpa kawasak mamaka ishki wawata charishka nin shuk kari shuk warmita chay wawakuna wasipi shakirijashi payka kutin ima, ima trabajumu maymunsha purijarka chayka wawakuna shakijashikani, shakishpa kutin ima mikuna, nima ima laya aleri kajichu shakijashka nin imashuti mikunata ukuchapuk, chayka ukucha kutin ashashi ima paykuna purimun rimanakushashi ñuka mana mikunichu nimata mana mikunichu nishkani chay mosan ukucha, chay warmiman <laughs> chayka pitak mikun nishpa chashna imashuti chayka kutin ukuchala shina nishka nikushkanga chayka shuk punlla kaynakushka shuwakuna imahsuti aki mashti wasipi kaynakushpaka ñapis chay wawakuna purikun ratu rikuy rato ñapish ukucha rikurick nin chay ukucha rikurishaka chay wakichish chaymun rin nin chaylatik mikujashanin chayka ukuchata wawakuna hapishaka wañuchijashkani, wañuchishka nin wañuchish chaymantaka chishi mama shamunapuk ña paykuna conteto cashkani wañushishaki kayma ñukanchiktaka manchañayta macachishka kashka ñukanchita rimachish Kaymari mikujashka paykuna contento kajashkani chay ukuchta wañuchinchik nishpaka kutin mama shamushpaka mamawan willakpika mamaka wawakunataka animal, mashpa <noise> mushpas mudos, tontos, paymi mantenikurka paymi karakurka paymi churachikurka pay kunanaka <noise> imata churanguichiyari imata mikunguichiyari, kunaka <noise> lluckshillinami kanguichik nig wawakunataka chayka ña wawakuna chishna lluckshirinami kangui niji ña imata rasha bishpa nigrikuna wawakunaka ña, mama mana rikusha imata rurashun nishi ña chishan llullirinami kan nishashpami chay ukucha wanushka paykunaka kuntintu kaymi chishan rurashpa mikujasha ñukanchik makachish ñunkanchig munashpamikujina degana ñukanchikta makajashkangui nishpa nijika chayti chayka wawakuna kuntwnto kutin mamaka chishita chayashpaka paymi kanakurka, paymi mantenikurka paymi kankuna tukuymun karakurka paymi nishpa, nish, ña chaypuk wawakuna ña mana chaytik llushirishpa <noise> kajekunata ña maypi churashpa chimbapura chaykunapi churashpa mashti wawakuna ishkindin kari wawa purin <hesitation> saltash rikujashka nin ñuka saltasha neg, negkashka ñuka saltasha chay kipa kutin kan saltangui nish ñuka saltakaman abansahskapa ña ishkindik saltashun nish nijashkuna chashna saltaspa ña saltakush, saltakushpa ña Saltaiushpala ña, <noise> ña maypi casha jatun mirga <noise> jatun hachakata <noise> waykuta shatanata yuyarijunashka nin allka ña, ña casi vente metros, trenta mentro saltajunacashka ña, wawakuna dios santo chushna saltajushpala <noise> chaslatkuspakala chayka ña ashta caruyashpa ña purikushpa saltanata yachashkata saltanata mana kuna, mas bien kunaka <noise> mashti rigrata pashkash saltashun ninakushkanin <noise> ishkui rigrata pashkash saltashun ishki grita pashkashun, apashuk chaypi ña ashtawanpish segurota jatariklaya ashtawan karumun chay patatapish, chay waykutapish pashash karumun saltashkallama wawakuna ishkindik <hesitation> chaymuntaka saltashkapa ña purikushpa kunanshi ña ña saltantich ña, ña kunantika ña, allshkatami saltankanchik, karuyanchik <noise> kayurahun mas ña kayurashpa rishun nishpa paykuna yayakuna ña rimanakun <hesitation> chika rimanakuchka rimanachishpa ña purikushka chaymuntaka ña slatash purikusha purikusha <noise> ña rijunashkashka ña karumun ña <noise> urku shachamun rijunakashkani, ña jatashis chaytikarish chaypi ña pluta wiñajarka diosito, mana uayashka chayka, chay, chal ayudashaka rijuna chyakunawan nin <noise> imashuti kunanka imatak tukushun ima, ima punlllakunaka <noise> ima tik tukun imataik <noise> kurikingata tukushun o <noise> gavilachu tukushun nish ninakush rimamanajunakashana paykuna ishki Chayka imatik tukushun nishpa deno kuriquingui tukushun o deno gavilan nish <noise> mana gavilan tukushun chi gavilan tukushama <noise> chuchikuna maypi atllpakunamun aqui japish mikushun ninakushkani chay chishna chayka <noise> ña chishna jatarish japishka nin aykchakuna chishna jatarish volash hapishka nina chishna aychakuna chushna <noise> ima chinashna <noise> ima disosito chayta ña mikuy callarisjun kashkarijuna kashka nin chashna <noise> wawa kuna ña karumun karu kaypi kushash mikushun nish, karumun pero maypiktishi ninaka chishna nina yaykumanta chay derecho lado kashnala yakug chayta mikukta yachakjuna kashkani wawakuna chayta mikush chaymantakamikuna yachajunakashka wawakuna chayta mikush chaymanta kunan shi ña chayta mikunchik mikun ña mikunata ña mikunta chayta mikushun chaywan kawsagapak ninakushka chashna, jatarishun kunanka jatarish purish ña <noise> despues de <noise> quinsa quilla nirkachu o yashi nirka chaypi mashti, mashti mamapukmun rinata yuyarishkakuna nin wawakunaka chay jaku mamata rikuchun <noise> kutin <noise> purmush tigramushun nishkani chaypi pero mamapuk imatatak apashun imawan rishun ninakushkanin kutintak imawantik ashi imatatik apashun <noise> ninakushnanin <noise> mashti chaypuk wawakunaka, kari mashti, kari wawaka ñukaka colebrata apasha nishkanini, ñukaka culebrata apasha, kayshun imashutitka nirkami, olla junda nircachu imashi Chayta apasha nishka chayta apash chayta chaymun rinkgapak mamaka wasi canllapimi tiyakunga nishpa <noise> nishpa rijuna kashka chay apashka chay apashka chaypa paykunamun may kawsahsh mama mikudor <noise> chay <noise> aleri jawata <noise> jatarish ña chayanakush segurutik <noise> mamaka wasi kanllaman lluchalala tiyakushani, lluchasolo tiyakush chayka <noise> chaywan upa wawakunaka rikuri imashi shintishina ima layakashachi kutin wawakuna rikurikpika rickshiyachik imachi chaytikarik chuchukuna aleri tiyakusha wawakunataka shamuy wawas, shamuy kayka chuchito nish ricukuchiju kashka nin wawakunamunka <noise> chaymantaka wawakuna chishna muyukush muyukush ña chishna kayka chuchu wawash shamuy kawan wiñachirkani shamuyla shamuychik, tigramula wawa nisha animalta capaz ishki maquita churakina ña wawakunaka ima tigranga chaymantaka <noise> ña chishna muyukush muyukushkawan <noise> mamapak mangata primero, kari wawa culebrata shitakashka ni chay culwbrata shitakquija chayka <noise> umaka imacharisk astawanshi imachi tukuychari chay ratito y chay kutin chay kutin chay washa kutin chinalatik ollawanka imachay chitik <noise> mamapuk chitakjika ña chaywan ashtawan chayka chay mamaka chaypuk wañujashka ninka ña chay wawakuna chay animalkuna shitashamukpi ña chishnami chaykunata parladorka tukyu imatikshi animal chashna tukuy ñawpaka chashna kajashka nin, parladorkarkaka Reshanatashi imalatashi ashkata reshanata yachakishkana kuna oranata <noise> dormish shiriringapak jatarishkpa chuta dimashiado ornatata yachachashkata imalatik reshatakuyta paypuk reshana kungarini kay ratomanka asha asha reshakurkani asha asha carikutka kungarini ashtashi libre kungarini yayitu chashna resharkaraka horasta ñukata <noise> ñukapak paywan dormir kajarkani pay paywan paywan dormish ñukata lado pi pushshkata ñuka tiyakshpa tiyakushpala ña tiyakushala mejor ña shirilijanika <noise> wambra mujigato rillay, rillashun ishki tukushpa nishpa <noise> payka rillakukla kajarka tutamunta jatarish ni ni chishiyashi aninmal unita orajarka imala kakpika yayitu chukti laya rillakuna ñawpa rellak kunan kay chiempo chaya sagrado Marìa ima chaykunapish kunan shutik laya mi ña rellankuna akallo chayta rellankuna chu, chishnami kajarka chishnami kajarka ñuka abuelitaka rellana kunamitata demashtik yachajarka diosito <noise> ñawpa chimpopika kichwalapi mana ima castellano nima kichwalapi yachajuna kajashka imalakasha diosito <noise> chashna kutin ñuka abuelo, ñuka mamitapuk yaya abuelo Pedro Tenesaca kajarka chay Chay yaya shuk chay ña chayka ña, libropuk reshador ña, maypimi escuela yacharikarka imachi chayka <noise> letrata kajashkarka ñuka yuyaripuk letra chaykuna pay chashna chayratokunaka ni capillata na charijarkakuna karka nima wasikunapi china, mashtia, washin washin <noise> wasikunapuka ronchenata rushapa puridor kajakka, wasikunamun rillachis, wasikunamun rish, <noise> kaymun kay kayshun sabadota, chaykunata, kay wasimun rish, chay wasimun rish chaymun shamunkichik rishcik chaymun tandamunguichik <noise> nishpa chyamun ña nishkpa kador kajarkani chashna purijarkanchisk wasin, wasin, mana capillapish tiyaklapish chay uni washata capillata rurash centro rurash ña callarijunakarka. Chishnama ña callaranakujarka chishnama kajarkanchik, chishnama kajarkanchik <noise> ima San Josèllito maypuchik yaku apallka chay ñawpa acienda karka chay <noise> yaku apashka chayta hapishpaka <noise> San Josèta charinkuna tanrinchik ninkunaka, chari nijakarka ñuka mamita imaka. Chashna kashka kajashkarka. Chishnami karka warmiku, wambra kawsayka <noise> bueno ñukaka mana ima, ima. Ñuka pani <noise> propiotaka <hesitation> charishkacha, charishkani shukllito ishki shakirirkani ñuka mamita alma wawa <noise> ishki shaquirirish kutik ñuka panillituwan, imashuti kallararka paywash kallarar rirka Manarik ima kawshashpa wañuparkaka, narin ima kawshash wañukra <noise> chayka shuk wawito shakirin chay wawaka wañurka akasho kawanchu, wañun, y kutin chaymuntak kipa, kipa mamapuk wawakunala kana, kashi imashuti chaykunaka chushku kanka, Gualberto, shuja ña wañun ala Rosarion, y shuka compa Coshi, chayla, chayla <noise> chaykunala kashka <noise> kimshla kashka yachik kimshalakan mi kan kimshala chumbirirka tio Alberto, Rosario y Conshi, chaylapan chika kaytik wañunka chika quimshala <noise> ari mana, imashu Juana, ari Juana, ari si chushku, <noise> Juanami ultimo chaypimi na pani kunakna shuk sholola wawki, Alberto chaykunala karka ñukaka na pita charinika ñuka propio pani, propio wawkita ñuka solito kanika, na pita charinika tiakuna, tioyukuna charikani chay cahymi libre wañukuna diosmio illankunaka. Tia wawata tia Rosario Tenesacata charirkani charirkani ñuka mamitapuk ñañakuna <noise> kutin ñuka yayito alma wawapuk <noise> Juana Cujilema kahja shuja, shuja Rosa Cujilema chaykuna kajarka tiakunaka chaykuna, libre wañunkunaka ña. Ñuka yayito finado puk wayki kajashka nirka chay wauki Claudo shuti ñuka chaymi ñuka chay shuti chutichishkakuna ñuka <noise> yayito alma wawa paypuk wayki wañukpi. <hesitation> Wambra kashaka <hesitation> nimatapish, imashti chay tiempocakunaka mikuñapish loque quiera kajika animalkuna kacharishaka pelota, ima pelota ima manashashi imashuti ima imashuti wagratushkpa ima, ima, toreojuna tukush pay ima ima loquequiera pullakkanchija <noise> warmiku kuna ima tandanakushaka imashuti <noise> yuyak joven imashina mingata ruran <noise> chay mingata rurana rugakunchi nish ñukanchikpish ña ura tandañakushaka imashuti <noise> ñukunchik karikunakama ima tikshi, ima <laughs> imatatik upishpa ima, ima tarpuy ima imamaymun rinchik nish nari. Kutin warmikuna kuna puraka kutin shaquisishaka ña almollota kankuna rurash katimunguichik nishka las dos katikujuna katikujina Chaykuna pullajanchik ña ñaupa yuyajuna <noise> allapata tiyashihpa chishna ima chayta pullashpala ima paya maypi ima hapishpa callaray ima chaykuna hapishpaka chay <hesitation> imatak trabajakuna tukukujuna chashan <noise> almollota chyak chay ña, china chaykunata pullayjanchik, pelotata ashtawan puyllajanchik chishna, ñawpa wabrata tukush, gente wagra tukush <noise> wagra tukus ima chishna toreajuna tukushpa <noise> chaykunata animal pullajanºchi. <hesitation> pullakujika ñukapak shuk wagrata mashti ura chay hapish pero mirga karka, chutun chay playa nishkamnta rishpaka kashi cerca llaktaman chayagrinchik chay chay wasipish shuk alma kawsajarka chay mashti chay ladonma chaya parbata wetachishkalami karak dios santo. <laughs> Yayito señor chay wagrashi kari <noise> alaja toro carka chay imashina wagra kashachisha <noise> parbataka lebre shitashkalamikarka dios santo. Chi jani, chija chayka imatik ñukaka ima, ima ñuka wagraka vueltachijakangaka willanakush ña pero japijarkaka ña, chishna tukujarka chaylatashi. Ashtawan rijuna chagrushpa chishikunaka seperado tutamanta separadochi chi mashti separado mana chagrunichik chisnlaya shutikunakarkachik wasi kunamun cada cual wasi, <noise> wambrajunash ña ugcha shuklli ugcha lluksllika niskpika ña paykunapish separado rikalakajarkuna ugcha lluji ugcha llukshi kanka urimun, kanka kingrimun ninakush <laughs> chayka ojakuna si ña yachash ña chaytik animal wawakunahsh ña payku purin ña serparado ña, rakirinakun rinla kuna kajarka kada uno corral, cada uno ñanmun wasi chayajikalak kajarkanchik chashna purijarkanchik mikunakna kukaygutash <noise> mashquitata apsh purijanchik kuti mayjika kamchita chayta ima chaykunata ñukanchik chaykunata imashuti chishna trabaju ima jatun mingata ruakunchik ninakushaka chaykunatala almosllashpa chaykunatakush purjarkanchich. <noise> Chashna purijarkanchik <noise> chipi warmi wambrakuna, warmi soltera kan, michinaku purijarka tandanakush karu kuna michiriji chay ratokuna man tawka gente, mana tanto gentekunaka mana tawka michijuna vulaju tandanachushpa purish purijarkanchija. <hesitation> Wasimanka cada uno kukayshpi rijarkanchik chayta kutin ña mash almollo ratoka kaypi ña Minga leche kapih chishna ñukanchikpura <noise> wawa purak chay yuyajuna imashi na <hesitation> chasna mingata rush mikujunakanchik <laughs> chaykunawanshpi kuna desmastik pullanamunta cuchimunta karkani cunchi montador, chuchipish animalta hurmachidor chuchi muntador juta chuchi, pac laci papachidurlashi kuchi montador chishna purikuni chay jatun borregokunash montador karkani, <noise> burrupikarin ima burruka montador pudirkarkanika <noise> burro, burropish animalta mi urmachin, caballo kunarik mana chishna, pero burro chawata wañuchikta urmachilak dios santo, chashna burro montador chashan urmador, umadorkajini pero mana shaquidor kajani n awanajanika. Chishna purjarkani warmiku chi chimpukunaka <noise> michinakunamu armakuna, chay acendakunakunapi ashta wagrakuna imawan montash purjanchik ishqui gachopi charirin <noise> mashti, ña washi cungatullo montashka <noise> rilak acienda warmikunaka imapika. <laughs> Ñukanchik ña, ñukanchik imashuti amigo kaja, mashti primulatik Juancho Chicaiza chay karaka shuk, shuk yaya Poli kajarka shukja, imashuti. Maypishi kawsha imashuti <noise> mashuti. Pashu Morocho nishka <noise> Pashu Morocho kutin ka shuk <noise> imashuti kutin shinlatik alma Yanashupi churi Juancho Chicaiza, nishka chay Juancho Chicaiza, <noise> chicaizalatik kajak ñuka primo Juanchoshi Chicaiza, <noise> chashna Juanchopuk Chicaizalatik kajarka. Chayaka chaykunawan pugllak purikarnchik, yaya Poli chishna, Jose Choco ima chaykuna karipura chaykuna chishna purigjanchik chaykunash ñukanchik karikuna pullashpaka, yapuy nijika uchila wipakujika tzawarkunata mashti, japishpa chayta jututka uchila, arrado rurashjpa chay mashti yapuna herramienta nishka chaykunata charijanchik pakash chaytaka may michinamun, pakag shakirkadurkanchika kaya mincha pugllanapuja. <noise> Chaykunta charijurkanchik, pelotata kutin mayjin charishaka ña pelotawan rina ña. Chashna purijarkanchija, <noise> maijin ka mashti, mayjin may tawka kashaka kari purata <hesitation> mashti kashpiwan watashka ña nishka, <noise> kaspiwan, washkakunawan watashka, chayka maytaka ni, dempuede ayshashpa ña, ñawpa wawata <laughs> chashna pullaka purijanchik warmiku chay tiempokunaka Michinata lograjika mikushpaka shirikkarjaka kashi tanto mayta rishuk, chisna michina china purijarkanchi <noise> chayta shutinamun ña separado ña, y kutin tutatkuna ña kada chagrurijarkanchik maypi tupanakuna kayaka maytatashi jawatashun rishuk o ukutachu rishun nishuk ninakush ña, kaya jawatami rishun ninakusha ña jawaman ña uku risha, uku yaku lado urakuna mirakajarkaka, chishna purirkanchik. Pallanakunapish chay ladokunamu <noise> mana michina karja quiipu, ima Mayorazgomamun rishash chaypi pika chayamudor, dañachishka nishpa derrepente chay lado wambra michijika animalta asutidor kajarka, michijunaraka wambrakunataka imataka japish, caballo montado kunapusk chayka catish purish animal azutilak dios santo, chashna maypika imashi llibash imash purijarkani. Shuk kutin narick rimash chay Bejamin almapuk, alma Pedro Naula ñuka imata digana azutik animalta kulirajikarkani chashnatikmi karka, dañachija nisha mana dañachija, chaypika ña <noise> Paypuk ushushiklawan chagru michikujarka, paypuk ushushiwan chagru chaypi shinalatig. Paypak alam turi pullashka chaykunawan chay kunawan, chaykuawan michijar chayka kuti shina ima animalta azutija, kipataka kutin ñukashani chinalatik makakarka, <noise> chishna mashtimi, animal mana escuela, colllecha kipa lluckllishpa ña <noise> chay paypish trabajumun purijuna kaypi nishka animal gentekuna ishki pedazos tukushatikma chaytika animal collechashaka chaypi atzuwan chishmuntik kutin ñapish aninal guracarjaka chaypi makanajukanchik, chaypi, <laughs> chaymi tiyan, chay yayataka makajani <noise> ujun kunan kanak tukuy vida quipusolowan tukuyta asutishanishka jodishkangui kunaka kanka imapukti kaymunshamungui nish paytashi kunan pushash makajani, waktajani. <laughs> China kaw- kawsanikanchij chishna <noise> kipaguna ima may achendapish chi tiempokuna mayordomokunaka na allikuna karka chaykuna chay urkukunata nish purijakka chawpi punllakunaka chaykunamun chay yachan shutikkuna dañachika imalamunta llivana imakajarka jesus <noise> Mamakajash, manakashash kichush imashi rijunjaka somero, ima poncho ima, imatapish. Chishnami kajarka wawa chiy chimpo kunaka, ñukaka, presidente comunero quimsha watata, quinsha watata ñuka yaykurkani presidente comunedad, chaypi presidete tukug, demasiado sufrishkani y hasta ñuka mama wawakuna, kanka comunerawan caswsangui, nishkakakuna <noise> karshka mishkiwan purijarkani <noise> presideente comunapi yawku, tonterami jatun dios yayito. Quimsha wata enterota ñu jani presidencia, chaymantaka shuk carajo kaytik, ñukata mana shakishajuna, secretariokunawanka allikunawan allimi kajarka. Primero secretario kajarka kunan churi Juan Robesendo Caranqui, chay kipa secretario karka mashti, yaya Polipak churi, Arturo Tenesaca secretario Utimi kutin imashuti chay alma Pacha Yolapak churi, Francisco Naula chaywanka ña mana tanto allishi ña nimata mana imata rurarkani, alli secretariokunawan imalatash comupugrurak allitami llukshirik, alli rurash chaytikarish, tukuyman llukchishka, wasikuna, escuelacuna rurash alli trabajarinka. <noise> Chashnash chishna rimashk, chaykunak churajarkakuna, presidentash mana shakish nish chaytik quimhs watash entero chuyradorkuna quinshakutin, <noise> ñuka ridur alam wawa, nunca nuna. Chayka alli shukshishka maypika illu mal rukshishka rikuririnka mana alli solo ni <noise> nima solo paykarka ñuka chaypi kawsakusha kunan kaymun shamuni kuna, kaypi kashakuni tayta amito niji may kamachi kawsash, kunanka imata, <hesitation> chika ñuka llackataka San Jòse de Mayorazgo, shitamuni wasi wawata chaypi tiyakuchiyan allpa wawa shitashka shirikun. <noise>